Zato, sivy sivifolo, valo amby sivifolo, fito amby sivifolo, enina amby sivifolo, dimy amby sivifolo, efatra amby sivy folo, telo amby sivifolo, roy amby sivifolo, raika amby sivifolo, sivifolo, sivy am'valopolo, valo am'valopolo, fito am'valopolo, enina am'valopolo, dimy am'valopolo, efatra am'valopolo, telo am'valopolo.